Eoa, <hesitation> africains du sud zany raha tena nampahalaza zany ndraiky fahaizako an'zany tsy haiko resaka Apartheid reny Nelson Mandela zany. Azy amin'ny ady amin'ny resaka fanavakavaham-boloto- ay bol- bolon-koditra zany e, zany zany tena nalaza tany de am'zao zany lasa mifankatia zareo de lasa mandroso be zany izy am'zao zany, zany raha hitako.